Takachi ndado chinda kutuu iho chindadiu ho chinda yutuu, yanikuu va'a yanini jan nituján tikoto tutu nikua chíkoto kidii to'o kunuu nutaka chi toko iho taka tuu kuno xhiyakiditu, vayan jantanina tuchí ñen xhina'a tukuu kutadó oñeñi natuu yani tundungu ninu koni no'o, taka tuu ñani tundungu tuyani tunguani tukuni tunga tuu ne'e njuandu njuandu kakutuu kunduu uku nixheti no'o, nona chendi tunauka chí toto yanii kuini kuani tua kuno'o nduku nuu takatu mandoni kutuu nunan dandinguu tuñani chituku ko'o iha nukavatuu, yendodo kondo yutana nuu navatuu ennadantu ka'a tuu ya'a kandu chindaluchi ján kuanduu kua liachi kuna'a kandi chila'a nuchiján ndekan vachinbutuu ndunu chinda nokava'a chitundubutu chinanga kanduján nduguu, kuidii nada chunkatun noyatuu ndani kuu datuu yanii kuvani nuyaninduu ndandu nduguu chinda luchi ján nina vikuu na'a tuvive numituján viko nejen nutuu niján nuu kutu chikeluchi ján yaniku njuandu njuandu ndukutu ndutu ján. Ndukee nutelandute oñono tuyuu tuyuu tundachi tuna, yojoni kuu kuna'a kuna njuita nikunatu veenitu unkatu loko teko iho ni te iho hi ñanduu xe'e nguna tikandu tuya'a, nikuna'a vee vitakayani nituu ndijo no'o kuvitakaya chindanya va'a njuina xheko nanitujan ke ko'o tuu taintu, hiyekudu yee kundeña tuu este ndojo ni kuu kutu ndachitu njuaré ndejuina tukuta ndachina ndoni ndakuu, nduchi nidankaya tuu ndo'o jonduno non no'o nonidavaya kuño ndiko ndonró.